Mbukxelv gan ti hitu lekabudana bo ompi animea. Apoi mo veem ema ina hituan kan neiti achaa skul naupang kalai te an om emo, puitling an om emo, tansin budana te lekabudishom shong lekdanan <hesitation> remfilna na olisam chin ani. Tuan, mbukxelv ajatuan skul naupang kalai an ompe ani ituan, an lekabudeka, an klas dana zirin naupang an lau tamzok pe ituan, <hesitation> a mbunshong shong a txadewarem min adatea, <hesitation> an zonbwai lau nan ina atikan, zonbwai ker ngai lau ang muktek nan kan, sel fachong kan an latoak maido nani. Tuan nin, tansin buda po atmai atikan adatea emo atung, kuit gai epo adatea tansin budi, tuan tansin budi lau <hesitation> baibulda po txadewarem tungin adatea, lekabudbo mahen lekabudzo ni lau, pangpar bom tepo tilmoe, tilmoe bom te, tilmoe tarmoe ti ang ti tepo, da in ati atimoe pa vea aluem ema ne.